e han i viej jamu ched e orha han i o dalak nam tokomu i tokomu i to evig wala wala o dalak vech e de om kanha himbe mayan dalak ayan bunwaratak adi